ا بار كونتر هادي جو بريفار بيان يكون عندي دوبل تاع لعمر تاعي ، بارسكو الدوبل تاع دراهم اللي راهم عندي ، دراهم قاع اللي راهم عندي سي ريان ، سما قاع الدوبليهم و ماغاديش يوليو حاجا كبيرة ، دونك جو بريفار بيان اوموان دوبل تاع لاج تاعي